Eu vexo na na televisión programas de debuxos animados coma Gumball ou ou Doraemon.

Teño un contrato.

<hesitation> Si, coñezo, Fernando Aramburu.

<noise> Non <hesitation> non sei.

Si, libros.

Si, non teño favori-.

Ruído.

<noise> O verán coa miña nai.

<noise> Si, fun.

Gustaríame traballar de arqueólogo porque interésame moito a historia e tamén me gustaría traballar de inxeniero porque me gusta a tecnoloxía, os ordenadores, e tamén me gustaría ser astronauta porque me gusta o espazo.

Ir a patinaxe, estudar.

<noise> Si, a margarita.

En Galiza temos moitas prantas que valen para facer infusións, sobre todo, <hesitation> na beira dos camiños ou en calquer terreo, posto que, por exemplo, na miña casa, eu teño tomillo, teño romero para facer, teño orégano, teño lavanda, teño millón de prantas.

É moi necesario ter todas as linguas presentes porque como ben se di do o do que non se fala, non existe, entonces se non vémolo galego polas redes ao final deixamos de usalo.

Na miña celebración quero que haia inchables, que estean as miñas amizades e que haia unha tarta de chocolate e nata.

A miña materia favorita é matemáticas porque encántame restar, sumar, multiplicar, dividir.

Estación do ano preferida é a primavera porque está o meu cumple e podo ir máis á praia.

Se a praia ten árbores para estar a sombra, <hesitation> prefiro esta, prefiro estar na praia, pero se non <hesitation> gústame máis estar paseando polo monte para poder estar máis fresco.